Mi yahataa waɗugo ndiyamri nde "Fufu ndiude e haako kosam e nyiiri," sabu ɗuum yamirataa e ladde, jonnaa ko ngonɗum e ladde. Mi waɗi cikkal ɗum ngoni naange, mi ummin waɗata faayda e ɗuum.